<hesitation> Karazana fruit ndreka a: manga a, letchie a, zavoka a, citron a, voangy ôranzy a, mandarine a, paza a, kaky a, frezy a, akondro a, manasa a, voazabo.